أني واجد أحب أسوي مغامرات. وأحدث مغامرة سويتها رحت ويا رفيقي، رحنا مكان أثري، موقع أثري. وشفنا الفخار المكسور وجمعنا هاذا الفخار المكسور، وصورنا الأشياء الجميلة اللي شفناها، وانشالله نروح مرة ثانية بعد.